Ko kaha, ko da zəɗalanbata dolo cuhura-ɗakana ikam kowə ma novo, ko da makubciya in kiya ma makubciyaha da magada shanda vita cu-cu hara ka lafiya jamma da neɗa ŋ lahirama muvaya ya ca ma da cuhuraka, ko da uzunga huɗa ha, ha cuhura jamma kam au ha da mogoko uzinha dəkana ma hahanŋ da mo go ina na ɗakanu balantanama undinda da cuhuraka lubga tala da naɗa vita cu-cu huraka da naɗa jamma in kiya ma ma jamma da cu-huraka mun vayaka, unduniyana, ŋdukwinda ha dzəkwinda cucu-hura gudufa tala da unco naya noho adamuŋm, gudufaha tala, ko ma hankaliya tala da tuwituhaha cucuhurə konuwə ghavato tubgatala kunə, ko mai da mono kuni ko naya ha yaŋwo lalaka gana-ga yaghwa yanga hinu munva mandaka mandalo kəhe u-əzənha munvuyo kəha dzuka dunyana na jamma ghavahana, ma kava da uzəmahava jamma to alhamdulillahi mungoɗe ubangiji allah tu vita suɓ-saka gana-yaghə nago ka da mogo kara glənaha, ko da zəɗalambaha ma ŋduka jamma nuhulo vita talumun kuni da nəɗa ma əbh hakani da cu hura lafiyo, ah ko uzanga haɗaha ha nohana kwara nunka intana, kwara-nunka an suɗoko hanoho saidai kamar nasiha nuhaɗa vita mogo ka nasiha anga uzənga dola Əh əh əna kwarə maɗanafa ɗuhuna nayafa ina tumoguɗa, ina lumŋ tadiyanafa ɗuvunbuwa, ma ɗuvunana hadu da kworawo hadu da kwarantawo dola na, jamma fu haraŋa dunəyana, ko ɗu-uzəngaha, ko da ghluwituhaha, ko da zəɗa laŋbaha, ko da wa ko moto jamawaka da undu ta hawifa dadamuŋm vita dadamuŋm cuharaf jamma kam ɗughuna, am dadamuŋma, avulawa lada a tsakaninka da naɗa ma da vulwata, cuhura jamma kam ɗuvo na, allah ubangiji awəanəvula da ɗamaŋa gudufinda da cuhura da ando kaɗuka lafiya ahuraka kajuwa dadamuŋm da kaɗalaf sumfaha ŋgana cucuhura ka da naɗa kam alhamdulillahi kaka, ka ina guluta tahŋn gudufa cu-cuhura gudufa tala da ondo we, gudufu tala vunvulaka ta dadamuŋmagha naya da ko ladama da vulaɗafa dadamuŋm in kiyamə, aŋ taghəŋ, cuhurata, hə innə ghulutə taghən, churatə jammə da unduwo guɗufahalə, ko nuwəghinə sawəra ghini talə, ko uzəngahaɗa ɗa wumma ghluwituhəɗa əhə ənə da muguyo kəkəghəyəna, nəna kəkghənə əhə magaka kayə, məgə munvəyə, muvayəda moguzo muvayəda moguzo əh nayə cuhura də umdo onda tukworo ghəna muŋdo vita ha ondo nə Ko lumə tulumkunə hə ondunə da lumkə də wə baŋləntənəmə cu-hurə maidəɗi nə kəm də cuhurə də wə kə səi də uŋdə də cu-hura kə ha ənnə gulutə təhəŋunduwo kəm bəbəŋ əbunə, vitə məgə-məgəkə ko nə də mugukə, ko yəyəkə ko ŋəbuɗən bulə gorukə ghluwitughəɗə əvəŋ də jəbə-jəbə nədənə əvəŋ, nəɗəŋn ɗuvəhə innə məgə həgn ɗughənə, ɗughunɓuwə əŋunkwəra tuhən də kworukə əh nəyə cuhurə duniyə, muvəyə cu-hura duniyə ghlutu-havə kəm ɓəwuni innuŋdə ghaluta təhəŋn ghlutu-həhəŋ duniyənə həɗuwu ko tufəyə nəɗa də məgə nəɗə tu shaidə bənləntənə mə iŋn duniyə ghulən allah ubəngiji əcu-hurə da uɗdo jəm-ma, ghluwituhərə zuɗəlumbəhərə, uzinərə kowa ma cu-cuhurakə jəmə jəmə kəm nəyə cuhura nəɗa muŋukə munafurci kənə əvəŋ mutukwu ŋgənəmə ənə gwə kə mənɗənə mutuku ɗakə nə nə pun-pusulurə, pusun bəɗuwo bəlantara ma ŋdzukə duniya nə ɓakin aiki na nə ghanda innə mə həkə ɗa koɓoywo tunaniyə duniya ma gugulə taghaŋ ŋɓurəu kəhə balantanəmə matuku ɗəkanə mə pusuŋ-pusuɓə ləwo kəkudəkə jəmmə də ghluwituhə taghava təghava dədəmuŋm alhamdulillahi kəkə tuh əntə ninə. Amə-mə vəɗənuvulə ko uzən, ɗə rə zəguŋ kəm vitə vunvulə ɗaɗamuŋm innən juvu alhamdulillahi, ghuguŋkəm dərə nəɗa ummə zəgunhə əmmə məkunə dughumə ɗəda ɗəkənə blə banlantanama təsə sə təmə dədəmuŋə də vuluŋtundu, undubawe tavuluŋmundowo tupun dvə dadəmuŋm, əmdəva umdobəwo tuvuluwo əm dəva dədəmuŋya tukoɗiyo, dədəmunyə dəvuləyə tə x2 dadəmuŋya dəvəlunta tundo səgəɗəsə dədəmuŋm əm duniya nə kəkə sənə ko əntənə ko suɗoko dədəmuŋmyə sanətə tumbədukənə ko kukuɗa sumfə hə ko kuɗumɓuwo sənəkəwo səkdədəmuŋma sənətə tu cuhurən duniya kəɗəkənə idam məhəhə bənə fəkə-fəkə ko də inə nə məghən məhəhə wəhala ɗəkənə bakamar nəmuwə mihə nə mulumə nəmuŋwə wahalə ɗə kənə ənzugunhə əle sulɗuɗi mə jəjə ələŋ bolunə ghlavə nə ghlaval də uzinhə əhə mutukə dadəmuŋmə ghlavanə-ghlavəl də uzənhə dola mihəhə kam həhəŋe wahala ɗəkənə, məhəhə tusuŋ wahala ɗəkənə, məhəhə də uzinhə kam səi dəi dədə muŋni də vulantə mə zu bənləntanəmə inə zu ɗakanə ko həhə in ha koɓaŋ juvuwo.

Ɗavuluntə dədəmuŋ əeɗəkən juvənə to dədəmuŋm unvuva təhən, zəlhə ɗəkənənən kəm ələ shəkudə kəm gaskiya ghnyə təhəŋə tə dəryki həkə supə daraja nuhəhə hisa ɓurka əwe ko həkənə ɓarkəwo, nənə nuhukə nənə həkə nuhuwo hətə uzhinhakə həkə nuhuwo to mogoka banbanci məhəŋna kəm əɓ hə dədəmuŋm da ghlavaɗətawo x2, uzinhə gənə allah ubangiji mən məjo həŋ hakal mən vuluŋ dədəmuŋm dnən dzəvo to mahaŋ, ko kəkhə na təkoɗukə dədəmuŋ təhəŋ uzimahə nə də vuɗələtə, vita valuba to kəvuni ta vuluntə to uzinha kəhə undo bawo tuvulŋ mundoyo dədəmuŋ m tavaluŋ mondu, to uzə inhə ghulaŋe allah mən vulun albarka takəŋn vunvula arbə təhən ko kəkəghza nə ələ sakudikənə nə susahag da wahala da ushinhə ta hən kufkula dadəmuŋm təhəŋ to ushinhə dədəmuŋmə tokoyin məhəŋ, unvuladadəm tahən ana ɓakkə dədəmung undo ko undaɗa, ko unda lambəɗa undə mihayin də sanə, ko sənə kwo undo mihəyə nə yəta koɓəta uzanhə undayanə, mar akwo yətə unvulə dədəmuŋn albarka kəhəŋ gabəɗəya, dədəmoŋ toko dugin uzəinayin ənə bəka dədam Uŋvulaŋn ghulaŋ dadəmuŋm unvula lafiya puaɗ məhəŋ uzəndə tahŋ dəkənə nəhəŋə pusɗ tu vulo məmə əngə məmə ɗəkənə məvuluŋda dəmuŋ albarkə təŋn ɗəndəɗə ɗə ina mərkwə kuməɗətə məvuŋvulə dədəmun allah yasa musu albərkə əmjuvəɗa to vita səgəsə dədəmuŋ əmmə, vita səsə ammi amma, məgə-məgəkə fəɗa-fəɗa uvəhəhə faɗa-faɗakatu uŋdə sakwəɗə dəgərmə, məŋa0məgəlo ko də turacta məgəɗo məlo vita həkə ɗa turəcto ɗa ɗuvəvə ŋgənə də mogokə pəcəl-pəcəl kəkə də məkəm hə inuŋ duzəvo kkəm sai dai ŋburokwo vulaɗa dədə muŋa nəyə də monuka də ŋədə vita vala ɗəvulə dədəmuŋm ŋburokəhə yə ŋga kə jəmə innə vulaɗa dədəmuŋm kəm hə uŋdo də kələ nutə uŋjuva dədə manmə tuvuluŋdo vita vulaɗa vulə dədəmuŋm sunfu də lafiya vuvaha, kəkə kəhə maga kə maŋuŋdo muŋvəyə wa dai dəɓ ɓburəka hə də munokə. ənsa dədəmuŋ ɗəyə mai albarkə də buɗə təkə wurnəhə dətoka, ghlagətəkə ghlagətəkə mokəha əla tughəyə, də ghlagatəkə ghŋəvə, əli tughəə əhm t ghlagətəkə to də mogokə.